أكثر أسئلة تدخليني نتعرف على الشخص هي كي نسألها على عائلتك إذا كان مش نختار سؤالين شني علاقتك بعائلتك؟ كدهش عندك فرد من عائلة وشكون شخص مقرب أكثر في العائلة متاعك؟ معا شكون تحكي معا شكون شكون اللي تعطي أسرارك في العائلة؟ إذا كده تدخليني نعرف هو علاقتك بعائلتك كيفاش؟ وإذا كان عائلته هو علاقته بعائلته متينة فنتصور لي هو شخص صاباه.